<hesitation> Tsy tokony zarazaina zany fanagnana fa raha hoe zaraina fanagnana na de zar- na de zaraina <hesitation> karakory aza rehefa tsy hain'lay olona tsy managna mitantana an'lay harena le fanagnany de zava- very foagna zany fa ny m- ny tegna fanagnana zany a de fahaizana mitantana raha raika, zay ny tegna afaka ampandrosoana fanagnan'olona raika fa sy fizarana ananjy.